چین سا چُھ اکھ گیس، ہائیڈرولک، یا بجلی سۭتۍ چلن وول آرا یتھ منٛز زنجیرن ہنٛد لوپ چُھ آسان یُس تیز رفتارٕ سۭتۍ بارس أنٛدۍ پٔکۍ کڑنہٕ چُھ یوان۔ چین ساہُک مقصد چھُ کُلۍ، لٔکرِ تہٕ لٔکرِ ہٕنٛدۍ باقی چیٖز ژٹنہٕ خٲطرٕ استعمال یِوان کرنہٕ۔